الصراحة يعني بالنسبة لي ما عندي رقم ثابت للكتب اللي أقرأها كل سنة، لكن عادة أحب أقرأ حوالي من عشرة لخمسة عشر كتاب في السنة، بالنسبة لعدد الكتب اللي قرأتها طوال حياتي، ممكن أكون قرأت حوالي مأتين أو ثلثمائة كتاب تقريبا، هذه طبعا تقريبا، مثل قراءة تعتبر وهي مهمة في حياتي وأحبها كتير.